he edeye menor me ta gine na epano me re mei ichoche me re jo ghogho tao me te no ichoche me re jo ghogho tao mete no ichoche kpozi no mejete jo obo uwouru but uko hene mai amara koobi oka uree amara kpobi ore se aloho kpobi no aye evao amara naio ru ikeki ro ke ahwo na amarie natei te ashow na ava wo uwoho ivevina ave ghalie ahwono iru ehaa arro gbe ed eye evao amana yena marie gho ghoke eno iru ehaa orroo epao ono a ruvre no but oke nate are ru evao amara nana epano pastor mai oru ke omai ikeki na aje bu rie man kpobi na ma ve ghale mave shouthip hore mave ta eme na fetile mare so ale happy birth day na maye ghale no mare no ichoche kpoho uwou maje te mare no ichoche kpoho uwou maje te obo uwou maje thei ebe evao obo uwou me reno meje kpobo office me isto me me reje hald fiho oto mere ka fiho otoke family me gbe iniavo mete ma re gbe da e sejo mere jede epao ikeki zeno mare re gbe ice cream fihie ice cream re jare krme emo me a like ice cream gaga eno emahana ice cream mere ghogho nene ho edeye me ere mere ro ke emo mere epano me biru onana so eremere ru ehaa rehaa edeyemena